Mitondra ny fiarako manokana no tiako kokoa satria amin'iny ianao a tsy mifanosika amin'ny olona ary tsy mifanetinety fa ao anaty fiaranao rery ihany.